<hesitation> serɛ so deɛ yɛ biaeɛ a hɔ ɛhye paa. Ɛwanwan wɔ kwan ahoroɔ a mmoa bɛfa so tena serɛ so. Nti, wo kɔ serɛ so sie a, ɛnam sɛ hɔ ɔhye nti no na nwunu biara nni hɔ no, awia bɔ a, awia no ano ɔden. Afei nso ɛma hyeeɛ no ano yɛ den. Ne saa yɛ so nti, yɛwɔ mmoa bebree a wɔte serɛ so a, saa mmoa yi bɛdeɛ bɛmpue awia. Awia bɔ a wo nhunu bɛ. Bɛ nyinaa baapɛ baabi adwane akɔhyehyɛ. Nti anadwo no, na sɛ wiem ɛyɛ nwunu a na saa mmoa no apue. Ɛnam sɛ serɛ so nsuo nhyɛda nni hɔ no nti no, mmoa no bebree no ɛnya nsuo firi aduane wɔdi no ɛmu. Ɛno nti wɔdi nnuane a nsuo wɔ mu bebree sɛdeɛ ɛbɛyaa ɛbɛboa bɛ na wɔatumi atena serɛ no so. Na hyew no anku bɛ. Enti serɛ so mmoa deɛ, bebree no nso bɛhonam no, bɛwɔ honam a ɛboa wɔn na afei hyew a ɛwɔ serɛ no so no anka wɔn. Nti no saa kwan mmiɛnsa yi so no na nnim sɛ mmoa a wɔwɔ serɛ so no wɔfa so na afei wɔtumi ɛtena hɔ.